Pannji kam e ɗi ɗon feere-feere e woodi palaazo pant, e woodi jiinos pants e woodi jins, e woodi ɗi ɓokkon, e woodi pikini e woodi duros pant e ɗi ɗon feere-feere.